القوة الخارقة لي كنختار هي قوة مسح الذاكرة لأن جميع الأشياء المحزنة والمأساوية والسلبية فهي في الحقيقة كترتبط بذاكرة معينة لي تقدر تكون مرتبطة بالماضي القريب او الماضي البعيد، فإذا نجحت أنني تكون عندي هد القوة الخارقة فبواف ديال المشاكل غنقدر نجبرلها حلّ.